Axi xa nalilayan gripa takgalham tu wanikan xa totonaco takgalham na na chipayan no lhkuyat pues tuxa ekinan lhawaya na tu aku aktsukupat wix lilayan talgalham pus na na nalhawaniyan mi nana osu mi abu mi abuela e na prepararliniyan na lhawaniyan min te min te pues pulaktutu na leen e este tuxa leen xpalhma tian tina xukut tu xalakgskgat tuxa kgantutu tawaka chono tsamalhi itati xukut nuntsatsa chi itat na lhaway na makapin este chono na makapiniya tina palhm pina putsaya akgtim palhm este xa xatina xun tsama palhm na pina putsay na makapiniy man no na makapinikgoy cho na na mapuliy na pupu na pupu makapinitats tina chuchut na puputsa no este man no na pupukgo na mamixiy stian na mamixiy chini tse nali naliway na kgotwayapi chuchut na lhalu tse lu chichi na way porque pus na pixchichin pus man u tina no china kgawiwin tsa na wayap Tina no makapiniy no xchuchut cera tsama xchuchut cera nali laktuchilhaway o na lakgwilhay lakgwilhay manu chi na ankgo cho na way tawaparay no tina na licuchun proxalin wanikan tsama tsama likuchun akgstim na way cho k katapapar pa natapay ka liwana tasnapu este para katsisa na way lu tse na makuaniya porque na tasnapuy lha kati tak lha katisnukgt un panasnokgan un pus lhatati lhakatilimakuanin pus natapay pus katsisa xa na tapay na liwana na swit tapay cho tsisa pus lhalhlu lhalhlu nuntsa katital tlakgtse proxalin naway ay na tapanuniyan wilapa no pulaktim jenjibre con limon mapupiparay tina na xuika jenjibre man no ma suikgoy suikgoy jenjibre na namapupiy akgstin chi mi makan xalak tsapuk mi makan xa na na makapin na pupu axni na pupu na taktaniparayan tsama mi mi gripe cho tina lilaman lhkuyat natapanunino tsama Na tina itat itat tchuku axni na makapinparay putim xkgox na makapin lha kati makchux k tawa na tawaparay no xa xamiel le tse wanpara uno xau manaxtakgparay lu tse na taway likuchun pus nataway palha tawakuyun pus na namakgxtakgan nanuntsa tsana jenjibre